E kuptoj pse disa njerëz do të preferonin ta rezervonin termin "qumësht" vetëm për produktet me origjinë shtazore, pasi qumështi vjen nga gjëndrat mamare të gjitarëve. Ndoshta përdorimi i termave si "pije tërshëre" ose "pije soje" do të ishte më i saktë.